Oke masalah bebaju ni lah, misalnya bebaju nih kan, menyesuaiakan wadah ni. Misalnya, ulun di rumah, munnya di rumah ni baya beselawar handap, bekaus kutang, dah ai guring ya kalo? Munnya di rumah wara, kada- kada kemana- mana nih. Misalnya handak ke begawi, otomatis selawar panjang ya kalo? Nah, baju amunnya baju nih, wadah ulun begawi tu santai pang. Ada yang kawa bekaos, ada yang kawa bepolo kadapapa. Asal bebaju jar. Nah itu, nah munnya wadah begawi itu yang penting besepatu, dah kaytu aja. Nah jadi tenyaman nih, santai. nah amunnya ke acara, itu menyesuaiakan pulang acaranya napa. Misalnya acara haul. Acara haul ya kalo, kita betapih- kita betapih. Bebaju muslim ya kalo. Hanyar bekupiah, sajadah jangan kada ingat jua nah, habis tu besandal. Nah kaytu misalnya handak behaul, beacaraan amunnya ada pengajian segala macam di banjar tu rajin kaya itu. Kada usah behelem tu bekandaraan, bekupiah tu lebih dari helem munnya di banjar. Kada wani pulisi menagur, handak kemana? Kadeda nya kaytu. Nya melihat, <hesitation> bekupiah, berarti behelem tu. Helem akhirat jar urang banjar tuh. Helem akhirat, nya kada wani pulisi menagur tu santai ja kalo. Nah, abis tu amunnya ke acara nikahan nang ke kondangan nih, ke kondangan. Nah ini, amunnya di banjar ni kita pakainya sasirangan, nya sasirangan. Modelnya tu batiknya tu kaya apa yo lah? <hesitation> ke bawah lurus vertikal, nya beda misalnya lawan nang jawa, nang solo, nang napa- napa kah banyak ya kalo. nang kalteng nya beda jua lawan banjar nih. Pokonya inya vertikal dari atas ke bawah, kaytu ja begaris- garis. Andak inya gambar napa kah? Ada yang gambar jukung, ada yang gambar burung tingang, nah itu buhan dayak tu rajin tuh. Ada yang gambar bola, napa- napa kah diulah urang wahini sasirangan di banjar tu, banyak. Nah yang, nang rancak ulun tedapat tu di banjar tu, jukung pang, jukung. Oleh seribu sungai lo. anunya tuh, apanya? Selogan urang banjar tu, seribu sungai. Kota seribu sungai, jar. Dasar bujur banyak sungainya pang di banjar tuh. Lebih banyak banyunya daripada daratnya. Yang ulun tahu lah, amunnya daerah kalsel tuh. Nah, habis tu pulang amunnya tadi tu begawi, kondangan sudah. Habis tu amunnya ke handak- handak santai bejalanan nih, nah munnya handak santai bejalanan yang penting kada mengganggu mata urang tu nah, kaytu nah. Yang pas- pas aja, jangan kena misalnya orang, kita makai baju rabit- rabit, napa- napa kan ngalih jua nih. Orang jadi kayapa kan misalnya kelihatan pusat, kelihatan susu kada baik jua kaytu nah. Orang tu jadi teganggu, kaytu. Misalnya kita <hesitation> teganggu kaytu, kada baik gasan urang ya kalo? Yang pas- pas aja lah. Nah, itu yang gasan bejalanan. Misalnya wahini banyak pang. Misalnya handak gasan ke mall pulang, nah ke mall ni banyak standar urang lah. Amun menurut ulun yang penting baju sopan dah, besepatu dah, itu aja misal handak ke mall. Amunnya outer- outer tu tergantung situasi pang, misalnya kada tahan dingin pakai jaket. Handak pakai hoodie kah sweater kah apa kah, senyamannya ja. Menurut ulun yang dipakai ni, menyesuaiakan wadah lawan kita nyaman memakai. Amunnya kita kada nyaman memakai, itu sudah kaya apa yu lah? Risih surang, kada- kada pede kaytu nah surang handak beapa- apa jadinya. Misalnya kita makai baju kahalusan, ngalih ya kalao handak beapa- apa nih. Handak begarak sedikit, tak jar rabit ketiak. Nah, supan pulang kita, nah. Itu misalnya kada nyaman. Ada nang keganalan pulang, keganalan nih kena. Talunggar- lunggar ya kalo? Talului bisa, kalihatan kena nang di bawah. Ngalih pulang misalnya talului nih. Nah misalnya salawar keganalan, telului ya kalo? Marau mencungul, tung jar, ngalih kena. Nah jadi, nang pas- pas aja kada usah nang belaih- labih kaytu lah. Nah, yang penting kada menggangu urang dah. Handak warnanya kaya apa kah kadapapa. Warnanya, handak warna pink kah, handak warna hijau kah, handak behabang kah, kadapapa. Asal jangan mengganggu urang ja. Habis tu, amunnya acara adat pulang. Nah, tergantung pulang adatnya adat mana nih. Misalnya adat dayak kan. Adat dayak nih nang ulun lihat lah urang- urang tuh pakaiannya pakaian adat pang itu. Misalkan acara adat lah. Soalnya ulun kada suah umpat acara adat tuh, buhan kaharingan nang buulah tu. Jadi, buhannya aja nang beacaraan pakai gong segala macam tuh. Nah itu, ulun kada umpat ke dalam pang. Jadi ulun melihat ja dari jauh. Jadi ada jua pakaiannya, kayapa cara pakaian adat tuh, buhannya makai. Nya kan, ada nang kaya namanya tu bulu- bulunya tuh. Bulu- bulu, burung tinggang kah, apa segala macam kaytu nah buhannya, banyak. Munnya si banjar nih. Bepantingan nya pakai baju- baju itu ai, baju adat banjar buhannya. Ada jua baju adat banjarnya, munnya handak bepantingan. Pantingan tu panting, bukan penting lah. Panting tu alat musik kaytu nah. Alat musik nang ada di banjar. Nya tu misalnya ada urang kawin, ada urang acara adat, misalnya ada urang nang handak beakikahan kawa jua bepanting segala macam tuh. Nya pokonya amunnya ada acara di banjar tuh, misalnya kesenian nih. Pasti dibuati urang panting nya suaranya tu, khas banar tu nah suara panting tuh. Nyaman didangar misalnya gasan urang bajnar. Habis tu baju gasan apa pulang? Gasan ke coffeeshop, wah coffeeshop pulang. Nya banyak nih, ada yang pakai planel kaytu segala macam, ada yang besepatu, ada yang besandal wara. Nah tergantung yang nyamannya kaya apa.